Бисёр намудҳои паррандаҳоро танҳо аз рӯи сурудашон метавон шинохт. Дар ҷаҳон ҳазорон намуди парранда ҳастанд, ва с онҳо овози хоси худ доранд. Мутахассисон ва дӯстдорони табиат метавонанд то ҳазор намудро танҳо аз рӯи овоз фарқ кунанд. Суруди ҳар парранда ҳамчун имзо ё шиносномаи садоӣ хизмат мекунад.